خدار خدار desiko fakihako ingalagka kabkani, ika fa nefi jittaina, masalana yani فواكه galagi <hesitation> khiarkalka, gotagalka, felikalka, in <hesitation> اي حاجة يعني desika kabkani, ika nefi, <hesitation> arjeko, agesiko, girbadiko <hesitation> ingalaka, hosan desain kabkani, edan fa nefimo, tonodi ika fa <hesitation> tawali fa ika tonodiki, inenkaramido <hesitation> ay yani adamri khadarka fadelina kabinan.